Eh, a coxiña do Giapon o l'é un atro argomento che ne semmo pöco. Into senso che magara fòscia ancheu quarcösa semmo, però no sò s'o corresponde a-a realtæ. Perché quello che niatri semmo in sciâ coxiña do Giapon o gia in gio a-o sushi, ch'ô mangemmo niatri ascì, che oua o l'é vegnuo de mòdda. Però no sò se o sushi che mangemmo niatri o corresponde a-o sushi ch'o se mangia ascì in Giapon.